السؤال هذا فيه شوية تعجيد بصراحة، شوف الطفولة فيها براءة ومرح والشباب كمان فيه قوة وطموح، بس لو جلتلي أختار واحد بصراحة أتردد، لإن الطفولة حلوة بس فيها مسؤوليات أقل والشباب فيه تحديات أكثر بس فيه فرص أكبر، بس لو كان عليا إني أختار واحد ممكن أختار الشباب، ليش؟ لإن فيه فرصة أكبر لأحقق أحلامي وأسوي فرق في العالم.